ציגעלעך וואס ס'וואוינען אויף בערג האבן זייער מיטלסטע אויער איז גרויס און ס'געט זיי זייערע גרויסע, ס'העלפט זיי האבן א גוטע בעלענס, זיי האבן זייער שטארקע מאסעלס און זיי בעלענסען זיך זייער גוט און זיי האבן נאך א באנטש זאכן וואס העלפן זיי צו קענען זיי <hesitation> און אויף די בערג.